أفضل أن أكون عالمًا مشهورًا. لأن العلم يساهم في تقدم البشرية وحل الكثير من المشاكل اللي نواجهها. من خلال الأبحاث والاكتشافات، أقدر أساعد في تحسين جودة الحياة وتطوير تقنيات جديدة تفيد المجتمع. العلم يفتح أبواب المعرفة ويخلق فرص مالها أول ولاآخر للتطور والابتكار.